Kuj chkop a veces ver kerb'an encariñar rib' jun a veces kal kk'ob'ik ju wix a a veces pe kxojnik kep juq tzi' a veces b'e taq wachi' taq ke'r kayij jun wahi' k ek pk'eyb'al juq tzi' kuj ji'r taqij kpon chir choch wachi' chi' crucero wachi' k'o b'ey wi' tlawi' kuj royb'ej taq kuj rkayiij ku' nab'jul ruk' wir jey porque siente ke mitopoon wirxojowil chjay contento chi' kirya'la' veulta chiqij hasta kch'kpinok chij jun verdad porque mit kayiij wurxojowil jay ktzopnpk tz'i' chin jun hasta ju toj ak' ki' mololik kopnik com a veces ki'com rum wii'j kmolkib' chij jun yak'chi ki chkop siente que jun miy topnik pjay ki' sumumik kopnik chij jun ke jun tabien jun wix a veces nada ki wi'k kya'wnaj chujay pero como mitpon jun chi talaw' ki' rumumik ko'pnik para que asi kyo'kxqaj qek woy pero jun se siente chi' feliz porque are' wuchkop kerb'an chij jun calidad kerb'a jun